dag ætlum við að bralla ýmislegt skemmtilegt meðal annars þetta stelpur verið þið glaðar að hafa ekki þetta já við erum glaðar þá er allt saman tilbúið við byrjum á kveikt á perunni

keppendur dagsins eru í bláa liðinu Alex og Bjartmar og í gula liðinu lana og Sigrún þau eru ekki ein hér í dag því hér eru stuðningsliðin þrautin sem þau fá er þessi

bestu skutlu í heimi og

fyrir hana og það lið sem skýtur

lengra sigrar jæja krakkar nei nei en hafið þið gert skutlu

gera skutlu en ekki það er smá

með magnaðar leiðbeiningar

mega aðstoða ef þið lendið í vandræðum það verða líka gefin stig fyrir flottustu

þið náið að klára þetta allt saman á tíu

mikla trú á ykkur það geri ég líka megið koma ykkur fyrir við ætlum að kveikja á perunni einn tveir og

ég hélt að ætti að tosa í band og þá mundi rafmagn eitthvað dót fljúga í burtu ég bara svona vó ókei munið að það eru aukastig gefin fyrir útlit á

góð skutla þarf að hafa góðan anda á

að gera skutlu og skjóta

skreyta líka velkomin til Vestmannaeyja hér bjó Keikó hér búa mörg þúsund lundar en hér búa líka fjórar

Kristín Díana og Edda og þær eru tilbúnar að keppa í en við erum búin að nota þetta áður en nú erum við búin að búa til nýja íþróttagrein og hérna oní eru boltar sem þið ættuð að geta notað

ekki allar að æfa handbolta jú

fyrir augun þannig að þetta verður rosalega erfitt en fyrsta liðið til að mæla sér í tvö stig vinnur og nú hefjum við afturganga leiðir blindan einn tveir og

þannig fór fyrsta íþróttagreinin eitt stig fá gulu

hvernig fóruð þið að því að vinna þetta var soldið létt fannst þér þetta létt svindlaðirðu nokkuð nei en hvað fór úrskeiðis hjá ykkur

en hvernig eruð þið í sippi

mjög góðar að sippa en þið já soldið næsta íþróttagrein sem við ætlum að keppa í er nefnilega kapp

gjörið þið svo vel og þetta er kapp það er bara kapp

er það þarna nákvæmlega einn tveir og þetta var hárrétt hjá ykkur þið eruð rosalegar í

fleygiferð klifurgrindina til hamingju nú er staðan

vel það eru bláu kjánarnir eða gulu

tvær og hálf mínúta til hamingju bláa liðið sem vann í dag bláu kjánarnir komið þið bláu kjánar

vel gert frábært en við kveðjum héðan úr Vestmannaeyjum og það eru bláu kjánarnir sem unnu

ég ætla að biðja keppendur um að draga hér þið hafið núna fimm mínútur þegar tíminn fer í gang þið græið ykkur í vettlingana þið eruð tilbúnar að svara spurningunum hvernig gengur hérna megin viljið þið kannski bara smella þeim á ykkur nei nei nei við skulum láta ykkur draga spjald Alex vertu góður við okkur

olnbogarnir verða að snerta borðið

þið gætuð misst stig ef að þið svindlið það eru fimm mínútur eftir og tíminn fer í gang núna það við erum glaðar við vorum aldrei leiðar við þurftum að fá

ótrúlega erfitt við þurfum að hafa olnbogana á borðinu og gera allt

úr höndunum það var ótrúlega pirrandi maður var sveittur inni í

lekandi inn í þessum vettlingum ógeðslega óþægilegir já langar þig

sjá söguna þína lifna við á skjánum það var fullt af flottum handritum sem komu inn í

í fyrra við völdum átta og gerðum geggjaðar stuttmyndir eitt handritið var frá henni furu um hvað var þín saga mín saga heitir Töfraálfurinn og fjallar um einelti byggirðu þetta á eigin reynslu já

strítt í gamla skólanum mínum fannst þér það hjálpa að skrifa um þetta já mjög vel gert hjá

gott að gera nota lífið sem innblástur af því lífið getur verið svo fjölbreytt það getur verið skemmtilegt og fyndið jafnvel erfitt eða sorglegt hver hefur ekki upplifað

ótrúlega undarlegan dag sagan okkar var til dæmis um undarlegan dag þar sem strákur er með

og vinkona hans svo var skólastofan allt í einu kominn upp í geim auðvitað

stjörnu fræðingur geimvera líka byggið þið þetta á raunverulegum atburðum nei við erum náttúrlega öll geimverur það segir Sævar

svo er eitt þið getið notað ykkur venjulega hluti sem eru til á heimilinu til dæmis eins og svona bangsa eða heimilistæki eða eitthvað sem fá einhverja ofurkrafta eða jafnvel bara gæludýrin okkar köttur sem verður

eða hundur sem fer að tala eða hamstur sem breyttist í mann eða hamstur sem breyttist í mann blessaður Jónas þú sendir inn handrit já það var um hamsturinn hvað heitir hann aftur

hvernig datt

eitthvað framhald á ævintýrum

það þarf ekki að nota eitthvað sem maður á heima

sem maður kannast við af eigin raun þjóðsögurnar okkar eru fullar af yfirnáttúrulegum verum draugum huldufólki álfum og tröllum sem er tilvalið að nota í sögur alveg eins og Arthúr gerði

uss Arthúr í sögunni þinni er mjög undarleg tröllskessa í undarlegum helli hvernig kom þessi hugmynd til

ég sá auglýsinguna í sjónvarpinu þá ákvað ég að skrifa sögu um helli síðan horfði ég á einhverja mynd í sjónvarpinu þá kom hugmyndin að trölli áttu þér

úr þjóðsögunum okkar Gilitrutt en verður framhald á þínu ævintýri auðvitað Sigrún þú notar yfirnáttúrulegar verur líka í þína sögu drauga myndin mín heitir er þetta byggt á eigin reynslu nei alls ekki hefurðu hitt draug nei alveg viss hundrað og tvö

hvernig komst þessi taska hingað þetta er undarlegasta taska sem er þetta ekki líka undarlegasta taska sem þið hafið séð nei við skrifuðum sögu um undarlega tösku alveg rétt hvernig fenguð þið þá hugmynd Hildur kennarinn okkar hvatti okkur

bíó með mömmu ykkar já á hvaða mynd margar myndir þetta er eflaust einhver bilun hérna hjá okkur

það hann er rosalegur stríðnispúki hann þetta byrjaði með því að ég var bara í skólanum og allir voru að tala um hökkun á milli fólks einmitt og þannig kom hugmyndin já verður framhald á ævintýrum Tobba

hvernig fékkstu þessa hugmynd að sögunni þinni ekki sjálfa þig ég vildi byggja þetta á eigin af því ég sé inn í framtíðina þá hlýtur þú að geta sagt okkur að það er allt í lagi að taka eina sjálfu nei það er ekki í lagi látum á það reyna allir brosa

að hann er langbestur

síðan skaut ég henni fyrst bara til að prófa hana stuðningsliðið var alveg geggjað bara geggjað lag

séum að fara að rústa þessu já

mig langar að finna hvernig það er það eru engin verðlaun en að fá slím það eru verðlaun finnst mér eiginlega er svona ef þú vinnur þá færðu slím en

þið ætlið að keppa með þessu kíkjum á bláa er þetta ekki s jú nei þetta er s fyrir Sigyn já já já auðvitað kannski fáið þið

þetta er mjög vel gert hjá ykkur haldið þið að þetta sé

svara spurningunum já frábært ég er komin með svörin þeirra úr stórhættulegu spurningakeppninni en hvernig gengur þeim að keppa með skutlurnar við skulum sjá það núna þetta var beyglað það er jafntefli þetta fór þá svona þau hittu ekki glösin en þær flugu nú ansi langt en við ætlum að telja saman stigin og við gerum það að sjálfsögðu standandi á öndinni hér er gríðarleg spenna því þetta eru úrslitin

ætlum að fara yfir stigin fyrir að klára fá bæði lið tuttugu og þrjú stig bláa liðið fær eitt aukastig fyrir að koma skutlunni sinni lengra gula liðið fær eitt aukastig fyrir hönnun stuðningslið spreytir sig þar stóðu bæði liðið sig mjög vel og við gefum þeim sextán

hérna í salnum stóðu sig gríðarlega vel að hvetja liðin sín áfram gula liðið fær átján stig og bláa einnig þá er komið að stórhættulegu spurningakeppninni fyrsta spurning hvenær varð Ísland fullvalda ríki a nítján hundruð fjörutíu og fjögur b nítján hundruð og átján c nítján hundruð sjötíu og fimm þarna voru liðin sammála og sögðu b hver var

fyrsti forseti Íslands var það a Sveinn Björnsson b Hrafnkell Björnsson eða c Jón Sigurðsson þarna voru liðin líka sammála og sögðu a Sveinn Björnsson spurning þrjú hver samdi ljóðið við íslenska þjóðsönginn er það a Hallgrímur Pétursson b Matthías Jochumsson eða c Davíð Stefánsson frá Fagraskógi þarna sagði gula liðið c Davíð Stefánsson og bláa liðið a Hallgrímur Pétursson standa þessi svör gula lið já standa þessi svör bláa lið já það held ég nú þannig eru stigin þetta eru úrslitin krakkar þið megið kippa í keðjurnar

nákvæmlega eins og við viljum hafa